Mmékúd únám ékódó ésó k'ód, <noise> ñkéká ikód, ñsúk ñnúhú m̃ám mkpó, n̄ké jiém ifiá k'ikód ádó, ámi ñké káná ányén ámi ñkúd ésó ñtéféhé ádifúró k'ikod áñkésúkó ñsiné ñjiém ifiá dó, ñkúd ányé, ñnúñ ñnióñó dát ádé ésó, ádé sé ányé ákéyié k'idém ámmó, ámi ñkámádé ñniónó ké ésó áféhé áfúró ádó